Too, bangna muteu tu’ ma’naa, tusa muteu ma’nne, mu teud zong teu zongna buteu em jerusalem geu, bada nebbid bu kud saaga boo bidde, bangua mu ma’ tu’ deu weura, tusa buteu ma’nne, gaskiya mu ki lamke teu kuu, amm lamkeya ba kudu nm ka kin song, lamkeya muteu baau muki lamke teu kin ke, don mu bob nera yeb iira, nera yeb toora weura, obu weureu obu tu’ zongnu, mu ma’i bangua zed lau-mingn, tu’ zongna yere ba, amma veneb kpangnu be geu ina mu dedneng gba obu yeb buy ee oo kii bu buura gaskiya bone nmmgongbe geu bone bu bid ka’ga zongu yere ba, bu inaaa zonga zonga gbo’ke bu bid ka’bu yere, mau mu i taa nyembeya, mu nyem gommatiyu yebbu yee teu keu oo oo bag keu obu ta, neena bob mu zongua muteu ina zongn waa bobm mabeu yoo kiin, zongu waa teudn bu yere, oo pii oo beddin mu, oo pa’bu tur u, mata lamke oo kin sosai, amma bangna veneb kpangnu bee geu, har ma’i zed laa-ningn zongn yere ba, beun muteu nongna muteu zong ningni ba, har bangna gommati hmm yeba beya pa’ pa’ paabu, bu kum ned neb zong, neb tu’ beya zong yeba bu see, har bangnuu bud ed zongneu geu… Bu ded geu neba buteu zong teud yee geu beun gomnati gabbu see, bud ed ningn bure teu kaani, amma too, buteu keun nongna mu daa see, mu nong turu weura, mu nyem teu hmm neng gbaaro bu yebbu yoo, oo kii bu buura, oo teud bun gem uuula, bob maa ma’ tu’ zongna yere ba useni, bob oo paabu naa neba boo ko bob ba so oba maa reu keun bed dina, obu ko bob baa kii lamke ko, keu nebbid teu kin yere kin, soon geu, pi’ son teu nyama legu paa yere ba, nyam kii bu buureu geu, laa le’ mu yebbu ga, pa’ ramu kin za’na, da bagn geu maata, neena maaka bangya da ma yeb mu bid boba, bob boo lii reu weura, boo nyeu reu weura, bu keu nea ra bu peng ka’n neu naase, see baagbaa nyan legu paau, da b usen peng ka ga, da sen bagn geu obu ta, na’ da sen bagn geu maata, neenu maako hmm nengna ned zongn gbaabeya beya obu yebbu yere, oo ki u buura neena obu ko pa’ rabu za’n ko bangna emke, bangna butu lamke kiina, amma lamke, bangna butu lamke kiina, amma lamke bure veneb kpangnu bee gu ki bu kud see domin nii obu geu neen obu be weu’ neeno neb kaam buteu ma’n neu kin se, nii geu pad bum ai geu bid teu booru domin nii in beuneu be nii geu pad dum naya. In bira dum na’yere teu in kinbeya bu lii teugeu gbokeya, ngeunbeya bu nyeu teukeu gbo’keya, too, basa iran kanne, bangna basa maa soo bereu geu basa buteu pin sa’nne laanmign ma weuse, keu maa kingu tu’ zongna bu pi’ mu laa-ningn-je-toora, laa-ningn-je-toora bangna ma daana tu’ zongnu maa bidn na maa mu kaa ba’ makin dubu ningn. Too, nma’ ngad kinge, gadn gareu pad geuu, areu na bobm la, sora ina soaa, soayere bub a soo ra bedn geu na bobm leegu? Damu nyedn lee gu, ma nii liin keu yebbid ta geu, ma nii nyeun keu yebbid ta geu? Too, ina bangna ina kii mu kud lamke, zengna muteu em bureu muteu tu’ waa ma’n bure zongna kii mu kud lamke sinde, amma mu nongn teu ze weura har yau, har wundua mu nongn teu zongna yere ba, bu teu babdina keu yebbid ta, lii keya bu ningn teu ze, nyeukeya bu nengn teu zee, too, maagu ina ma ma’n neu see, amma mu ko’ mu ko’ veneb dun teu ze geung-geung-geung-geung, geu oo ko’ oo veu’mu neen ba, laa oo le’mu si, baa em keu zuma, inau zongna ma yi’n bureu pad ma’a yi’ keu veneb ta, zongna ma za’n bureu pad maa za’geu veneb ta, oo daa mu booru si. Too, bangn geu na lee ma’ni, kumke bu kum bu nyageud teu ze, keu yebbid ta bu nyakeul teu ze, bangna nba bin ma’ nooma zongna bin teu tu’ma’n bure bina nom ma’na binan dan geuu, mu da yi geu, near a mu lii na, near a mu nyeun neu mende geu? Too, bangna gaskiya bub a maa baa ina teumu damin neu mu teu taa baana, maa geu zongna mu kum yee geu vansee, ned ligeu maabeu bobya. Too, bangna geu zongna muteu tu’ ma’’n bureu ko, gomnati ko, ina pa’ tabu tin mu zongna yere bu see, pa’ pa’ pa’ weumu zongna yere bu see, malee ma’ni, doo ina kumma kummuya sitkeya, ma maa sit je zongna yere ba, amma veneb kpangnu geu nyam teu keu yil ma’ke oo beya nyam ningn geu, pa’rabu kin za’na da bu zongn da bu zong ga, ma piin yebu daa mu ga, da bagn geu maata, buteu taa nongna zongna yere ba bu bobbu ga har yau magu har yau nyam yaabu kin har keu wundu kin muteu neng gbaaroo abil yebbu yoo buteu oo nyemma oo daabiye pa’ oo jab uku oo ina nya bu lamkeya nebbid teu kinye obu ko baa kii lamke reu ko keu yebbu bid ta, bangna veneb kpangnu be geu deu zong gbokeya bangna buteu piin yere, bangua lii keya, bu lii teu keu gbo’kega, nyeukeya bu nyeu teu keu gbo keya, too, zu ba lee baani? Veneb pa’ za’bu singu, ba din binu gin. Bangna keu zed zera beya yee kin, ina ka’ bu nyam nya beyo yee bob bu lii keu hinta ko bu mo’ veneb ba, bu leu kin keu yebbid ta, bu boba bu lii teu nyam biruma, bu mo’veneb baa, bu lii ku bu leu kin geu yebbid ta, ba lee ma’n gu, bu kun ma, bu ling turu weura, bub u butu’ zongnu ina bangna buteu mu kanne bu kaa mu dubu kob-je-toora, too dubu-kob-je-toora yee ma daana zongn mute utu ma’na bure ma bidn yilgeu dubu ningnmu lo taa, neere pad n eg beun ge, areu nyong buudbeu gee, too, so, mu nyem teu ku veneba n eg beun ge, areu nyong buudbeu gee, too so, mu nyem teu ku veneba n ballin b uku, neena ba pi yebbid ta, ba neen naan amba, ba dun ambe ko’na, na neen obu be ko’na, ban em keu zumme, laan le’ busi lau n le’ bui geu inu i’ veneb kpang maa muteu bagn yere oo kum nyedkeya, mu i oo legeul si oo bag geu ma ta, mako maa nyeg si, ina nya puktema yee geu teu zong zoga ni song zoga nib a kin deana, bimgna mu bai ah ah zongna mu teu ling yere, magu mu maya, venebu geu, ogeu teu kaangu laamu le’u wau mu aye bagn guu nyam laa le’muyi geu ma dan, ba, zong diin be se, sede doole maa kumma mu kum sitkeya. Nyam gbaagu, baa bag oora, koo neena gbooke nyana reu pad, da keun taana, nenaa son yana reu pad, da kin taana, amma ina bangna muteu nyam veneb turu reu, oo pi’ mu sitkeya, maa baa sitdu weura, tusa mu teu ma’n yere yai lamke bee ko ma lamke kau kina, yaa teu vagseu beu ko baa sitku vagsa bu bob yere, tureu duniya reu teu kaani nna naa zong puktemu teu ka kin, ba egnbu zogeu-zoga, ba liin zogeu zoga, bae m zogeu-zoga, ba liin zogeu zoga, bae m zogeu-zogo, ba liin zo geu-zogo, bae m teu keu aakin, na banbu wei beuneu lamke ni bob pad ko n bobga, lamke ni bobm pad ko n bob ga, amma n em zogeu-zoga, yaa teu vagseu ko n sitku, ban bagn kpangn soona a ban dan zongu soon nan bobm lumu ri. Nyam oo bag keu buta, useni mageu ina bangna muteu nye zongneu, mu nyem teu baa nyama legeu paa yee nou oo bag keku mata neena koo tu’ zongu waa maa muteu ma’n yere ko lamke teu turu ko maa kii lamke re, vags cu yaa teu sin ko, ira ma sitku vagsa bob bu re, baube vagseu yaaya le’maa daang ko oo da beurinsi maa lii lumu, nyem ke mabu veneb naa geu teu ta, mu kii, mu lii gbokese mu kiii lamke see, nyage teun, mu nyageul teu nou. Nengn gbaad ba tau bu nyageul teu ze, nyageul bu em teun, aa bu ki teu gbo’ke reu ko bangn ama, bu kii teu vagseu ko bakin sira, ina nyam daareu tikeu akin, nya woo ong puktemu ko, walbu kii lamke pad ga, zong paktemu ko, la’ bu pii gbo’ke pad ga dabu sin soon pina, dabu sin lamke reu pina nm nyageul baa emze, bangna magu zongna mut utu ma’n bureu geu, ina ma banneu ta, muki, wag abba deu gbo’ke maabeya wuti pin yere kum zong tedu bu ga veneb pa’ra ba kin za’na, da mu, mu kum weureu buureu ga bad geu yaai geu da kin teana, nyam ning ma lamke kiina, veneb da sen bagn geu mata, veneb da sin bagn geu neba ma tu’ gu bureu ta, geu baa pi gboke gbaake si, gabba gbake geu ka’ tau nee neeneu geu nee nak pang kan nye’ga amma teu songeu n nyeg kpang ga, geu akin song tu soone n nyeng kpang ga nna lamke ambu kiina seng dee geu pad, da bagn keu awta, da bagn keu abu ta, ta bagu keu awta, ko teu kad dee bu pad teu bagn keu awteu zogeu zoga, dan ga, ban liin em lumu, magu ina vangna mutu na nebinu bid na maa tu’ zongn gu’ bugeu zongu mutu inaa veneb fakn bureu taa, oo bag keu maata Le’ oo daamusi baa em zogeu-zoga, baa em kin keu duua, teu na’keya ban na’naa, teu simkeya ban sima, nuu oo daa mu borru si, naa tu’ gu maabu bu geu re, mu nyemu reu kaa, maa geu nyemke mabeu ti geulu geu keu nyam beureu ta, ina muteu nyemmi taa, oo vallin mu ka, oo baggeu ina mata oo oo pa’ oo ja’ mu neen vaan legu, pa’oo ja’ mu neen keen legu lad oo le’mu si, maa em keu oota, tigeulu see nyam beureu see, daama emke reu teu kaani veneb oo bag keu obu ta, nyama legu paaye ina nteu ma’n neu pad oo geu gabba, kooo ina n pii teu libu, be’n naa, mu veug teu gbaaru beya, daamu ga da bagn geu ata nyam geu pad, ina mu ban banbeu reu faa, nyam oo kii dua bun n, oo kii pobsi bu nn, oo kii ina neena pa’ ra bu za’n neu nn, laa oo le’bu si, baa em keu oota, ko na zongna mutu ta ma’n bureu mu gabba mu ki lamke teu nn, nyam oo ma’ oo bag geu obu ta.